boo ko jëndee andi ko, mën ngay wat sa kawar gi ba mu set wecc mbaa nga jël seet nga daggee ko sa we, boo ko jëlee sa kawar nga wat ko ba mu set, nga jël kawar ga nga wut foo ko denc. Nga jël beneen lañset nga daggee ko sa we yi, sa we bi yow soo ko dindee danga koy gas nga suul ko loolu mooy njëriñam. Sa piis te gisoo paaka mën nga koo daggee lañset te du su su jàdd du def dara moo gën a gaaw moo te moo gën a ñaw waa.